Eñóo kié ii ba jmí’ re lɇ dse lí üü, xa ü jmý’, xa e fá’tá’ ü ü ñí’, xá e fá’ta’ ü too’, üü my mó, üü my jülin, üü ree’.